Samani ya mwana maisha ya mwanadamu le ni iishi woye naika ni yakia kwe kabisa ishi chumana kwa mndule kosa sene itumwi lakini musa samani ya mwanadamu ni ishi ehh